oyiro oma dɛ mu ɓa nucoza wure nɛ ɓɔ mi hiya a de'a <hesitation> hannuco luwi- luwinu-na wa wiɲan cara ve wa wiɲan cu fɛnna donk to nunɛ yi ɓɛ in zun hannuco luwirinu oma dero nasosi aro ɓwɛ mi hiya ve aro zun oro <hesitation> oyi ma luwini hannuco o baba a o dɛ owɛ a dɛ o vɛ a o be o ha'iri-si a han ziya ma o ɲun ma han jira ma o sura amu we sɛ tonu ma wɛ mu yi ɓɛ sɛ tonu ma wɛ tomu mi fɛn to o hannuco luwilinu ma we do matete